Umum mi ifunu if una mumbnu uba uku ufɛn num agbugbanga uner isarhe unga agbanga ifunam umum igu ibɛn ubin uku tsu umum izi igbang ifuna nu uba ku fɛn num bɔr umum mi iber. unumanga atsu idorh. ubin kpurkpi umum iki inbee ri ifuna kishook awu unum unga ni idzid zowe mɔ ubingha ukpurkpi age ukpu afa umbɔ ayisa agɛ <hesitation> ipfu isarhe num ubinghambɔ ungo ugno ughi ghaɔ ukpɔ ukupɔ ungɔ uba ufuna funa iyi nu uba ifɛn num ungo ughighaɔ ukpɔ ama ungo uba ufuni ifuna si wea iyi uba ifɛnɔ ungo usi ighaɔ ubingha ukpuha ubin uku uten amena numpɔ umum nggɛ a ai umum igha ubingha gɛ ipfu isarhe num tɔ agha ukpɔhara ra afa ɛh mi igha nu unum ayika umen umen igha kpɔ nggu utsɛm unga atsu umum igu ibɛn ifuna iyi uba ifɛn num uner isarhe unga aba ba agbange Umum ibvui iyita akai ifuna yɔɔ yiryɛ umbɔ aka afuna si ifuna mbɔ ru uba ifɛn num umbɔ anya agɛ ifuna ha asi wea ifunu umbɔ sei cɛ kpura adɛɛ ki itarha nggu adɔkambo unera uwɛrɛ aba akore uwɛrɛ gɛ sai unge afai uwɛrɛ aba akore uwɛrɛ gɛ ngo ashia si idɔnga amenanga unga na so afai sai infai ubin igan ka koram sai umum ifai ifai ung rimi ha nɛ unya ba tosa unga to sa fai mi igu ibɛn nu ifuni iyi uba ifɛn num ko utsakungo atosa ung usi ifasɔ ba ungo udzowe unga itsuwa si izea rimi ha nɛ unga atsu umum igu ibɛn iyiryɛ uner isarhe num ka ba agbanga nu uba ku fɛn num igu ibɛn ungo si si si ifaingo ufai itser ba idɛɛngge ungo uzi utɔ itser iyirye iba iwu iyi utsɛ ngo ungo uzi utɔ we ni ba ugɔr gɛ utsɛ ngo ung itɔ uyike unga ko irhun ungo uzi urhune atorha unga ungɔ nzi uyei usorh abɔɔ anirha agɛ unya unge ka ni <hesitation> idzowe uverh memako utsɛnga itɔ ung na ubema ungo ubemu utsɛrha utsɛ utserha rɛ awu iyorngo Utsakango ungo usorhe abin nga tɔ umum inya itsɛr iyiryɛ gɛ afuna nu uba kafenum atsu umbi awu nying uwɛrɛ ayike uwɛrɛ uwɛrɛ uwɛrɛ ayike uwɛrɛ kpuuru unya idorh ki kai iwe ri iya anegwar ka ini rha. anya agɛ umbi akorha azhɔm na azhɔm mbi ha mbɔ akpura anya ubin kuze uni iziza rha unga atsu umɛn idɛɛ ni ibee i-i mum iki ifunu ifunu ifuna iyi uba ifen num ini idzowe itsuwa ra abirabɛ nasi ifnumbɔ koru kokori uneke ifunu iyere utata wimbi. anya ra awiya adi ifuna nɛ. asi idzanga umbi igha ingbashe atsu umbi atos ni imimasha umbi aba gugau nggu adɔkambi abɔɔ atsirha angwimbɔ bɔr ni iyi iyɛrɛ umum iki ideyiwa ngge umɛn igbang nu uba ifɛn num nɛ asaka atsu ko unera adzaa itsu wa agɛ agau si igaumɛn abɔɔ ka anukɛ aba aba avi eh utsa wuti ni ighong ƙɛrɛ tsɛrhagɛ utsɛm age i-i Awu utsakm umum inbema unga aba aghong iyor mi ideɛ ni inɛta unga unum ai iyakami nu ubo utsɛma ha aka akpɔm. ikpemma umbo aka adeyi wa ni igbigbanga unuma umum irherhɛ isisesmɛn ke dar ngguna unga ba ida mɛn ba ko umɛn idak amena adɔkamen umɛn igbisha kanying ubinkpo itsu mi indzaa itsuwa ha ngge ko ungamɔ ba baba afumi ifuna nɛ nu uba ifɛn num nu uner isarhe abirabɛ ki idzowe isarhe num umbɔ agbanga unum kuma ai yiyika itsuwamyɔ umum iki indzaa indzaamɛn kishoo unum iganga ayika umɛn